ʻAuē! E hoʻokinomāewe ke kanu paha akā ʻaʻole ke kanaka e hoʻokinowāewe i kekahi mau hoʻokanaka. uum... <hesitation> Hewa loa pēlā! E hoʻokumu wale nō ke Akua i ke kānaka, ʻaʻole ka poʻe. ʻO kēia manaʻo oʻu.